الالات اكيد في يوم من الايام بعد مثلن ءءء عشر سنين ممكن البشر هيتوروا لهم خلايا تدرك ما معنى المشاعر لانهم بي عندهم دفينشن للمشاعر بس انهم يحسوا بيها لسه فأظن هبقى فيه ادوات لكده